ho dimiyan wa bɛbɛ a fɛn bin a nupɛ wee ji fɛrɛ bero ma bena a jira ni cɛro sunu donk twa fɛrɛ a muyɛsi mu bera nɛ mi ji <hesitation> wozoma wure ama semu berara so a vɛ o zun doso aɓa nucozo ma wee nɛ cɛrosunu a zora ama zo dɛ mu berara so hɛ o yi bɛ ju a mizera twa o vɛ ji a tinsiyan twa mibin benɛ a dan ma benɛ a han zo mibin donk yirawe a o ji han beso a dɛ to o wee sara cɛrosunu ama dan zo dɛra mun beso donk bedan dɛre benɛ mimi tumabɛ dɛre a nucozo wu'a ho bun a mize ji